Kɔlɔɛ pɛɛ mu kɔnde mɔɛ nu mu yaa tuu sɛnɛɔ <hesitation> kunkoo, kɔɔ mande mande anu iɔɛ nu bɛ gba gba kɔɔ bihi nunu tɔɛ nu kunkooo kɔɔ zii lɔndɔ maa mɔɛ nu anui ti a fai na sɛnɛɛɔ kɛkɔɔ bihi nunu tɔɛ a bɔɔnu ŋ kun jii siiya lɔndɔɔ ben wa ma n kun a tɔɔɛ keeya a bihi wa tiya yakaa ko anuyaa tuu, kɔɔ bihi. Mɔɛ nu kuumba anui kɔɔ mɛnu tuu wa kɛ anua sɛnlele nu lɔ. Kɛ kɔnde kɔɔ mɛ nunu, tɛ mɛnu kɛ kɔnde kɔɔ kɛ kɔnde kɔɔ bihi nunu gbinu tɔɛ nu bɛ kɛ gba gba gba gba gba. Kɛ lɔndɔ mɛɛ waegee mu ŋ kun a tɔɔ keeya. Ŋ kun a lɔndɔ mɛɛ tɔɔ keeya komu mu ŋgaegee ma miɛ ba wolaa ɔ. Ko bihi wa komu, wolaa ɔ feŋ mɛɛ nunu. Mbee kun anu tɔɛ nu keeya. Zi Vɛiwoo, mɛɛ kɛ, ŋbɛ a fɔna. Ŋ ja, mɔɛ nu anui hɔŋɔ wooe, bee wa fɔnu bhɔŋ ɔ wooe bɛɛ mu anuiya fɔnu. Zi hɔŋɔ wooe, banda mu ŋ taanu, mbe tiɔŋɔ wooe jaje, mbe vei wooe jaje, a len len mu mɔɛ nu toa fɔna zi ma miɛ lɔ nu hihi wi wae ŋ miyaanu wolaa ma, mbɛ feŋ bihi nunu gbi tɔɛ sɔa wi vei wooe lɔ. Kɛ ŋ ma miyɛ nu kɛ kase bee kamba mai vai wooe waegee, ŋa len fɔwa kɛ. Ŋnaa len fɔwa kɛ. Ko bihi waa komu feŋ bihi bɔɔ nu anui kun toa ŋ kundɔ ŋ kundɔ kily ɔ. Komu andɔ kɔnde koe nu muyaa nu tɔɛ nu kee, mu yaa nu ma lan kpɛɛɛ. Kɛ woe. Yakaa lɔɔmu a kotoa ŋ kundɔ. Bɛimaa yaakaa waegee, ŋ saa Boloe lɔ mu anuiyaa tuu nu zi mɔɛ nu kuumba hibi pɛa a ma sɛnɛ sa, kɛ boloe waegee anuyaa sa wa kɛ anui kɔɔ bihi tuu nu. Bolo bihiyɔ, ko bihi waa komu a toa ŋ kundɔ kiiyɔ bɛimaa kiimu wakɔɔmɛɛ bɛ mu bɛ suɔ kɛ banda mu ni mɔɛ nu anui sɛnɛɛ sa wakɔɔ mɛɛ, anui sɛnɛɛ sa lɔɔ boloɔ wa anui yaka mɛnu lɔɔ wa tuu ninu. Ko bihi waa komu ŋaa wa lɔ wa tɔɔ sɔ, niɛ wakɔɔ mɛɛ. Kɔɔ bihi lɔɔ mu ni mɔɛ nuiyaa tuu niɛ wakɔɔ mɛɛ ko bihi wa komu a waegee mbee nyina bɛɛ a la mbɛ ti pɛɛ kiyɔ, ya kunɛe, mbɛa tɔɛ keeya, so ai fɔɔ kɔnde kɔɔɛ nu gbi nu kɛnu mu ŋ ku a tɔɛ keeya.